نعم الرياظيات هي مادة مهمة برشا، ونشوفها من أهم <hesitation> المواد اللي تنجم تحل آفاق حتى لحاجات أخرى مثل الفيزياء، مثل علوم الحاسب أنا لسوء الحظ يعني ما كانش عندي غرام بالرياظيات أنا نشجع الناس <hesitation> تدرس الرياظيات؛ لأنها مادة مهمة، مهمة، مهمة، وأكثر من مهمة.